Araka ny fahitako azy <hesitation> ny mitondr- mitondra vo- <hesitation> vokatra tsara amy fiaraha-mogniny zany hoe <hesitation> mahatsara fiara-mogniny le fivoaran'ny fitsaboàgna satrià ôhatra hoe misy aretigny taloha misy aretigny mbola tsy tokony ahafaty nefa mahafaty fa amizao mbola afaka tsaboigny tsara izy, de <hesitation> mety hoelahoela velogny izy noho ny noho ny talôha noho ny fivoaran'ny teknolojia ny fitsaboana.